Azafady tompoko, sô de mbô afaka mandeha amineh aty andreo magnamboatra misy tuyau neh aty akato vaky efa mitete, tegna le ileneh ileny meka feky kony e, tegna le manjary lena raha jiaby andragnoneh ato, maratra izy koà tsy avy andre malakilaky amin'azy zegny, tegna le urgent.